Au ama maguli maguli ragena o au keiku lainina aonai, ai gema vanuga aona ikavagina pene veamai rigoloku kiara kiara ema kamuna aina lainiai, ai keimai laaninai wa aunilimalima kamuramo geniuniu wai, kuku rakavana ai geani wai, gulu valigu ai geniu niu wai, gulu kamunamo e ragea kamunamo e niuniu wai aura pegema aunilimalima, ge aunilimalima ole aura gekareana gelukana araramo e wapuramu aina gama giwana. Gama maguli maguli ragena vanga aonai ewaguna gulu valigu karana gema niuna wa kulu kunena eniu wai auna ema va aikina wara. Awagumona aonai wa gulu valigu ai inaguluai ema kwara o ai kolokoloa lainimai ai Niuniu kia wanana gava kemuao, kuku rakavana mao laka oa ole e ai walami aura gam maguli magulia maina gave maguli maguli maina vanuga rakavamo evaivai ana. Ai wailamai auro pege vegarawa aonai maguli kia mae ma aukana vanagi kwalana ai mulimai gulura na pe vogulu kwapuna mae ve niuniura ne vanuga aka ena nama niu kau mapegema ani kau, kuku rakavana mae aniana, ano mapararai, maketi aorai numa kapulerai ne ewaguna, aina guluwai lain na maguli wara ai aina gulu valigu laininai wa au voira malaa, nanu voira malaa, aniani voira malaa, maguli kiarakiara ema porogina aonai eau voira everagena, gulu makina ekamuna, gulu kapi emaragena auna mae niuniuna, pe wa gulu kwapuna mae niuniuna ne vanuga raka ene nama iwa. Ai gamaguli ragena pagama vearawa ai mulimaiai aura ila wa niuniumo gekalana pe kuku rakavana mage aaniana Au vanuga ma giana vanuga pia ainamana wara kwalana rakava vonana e stati ole. Ai koimae ai pagama kamu, pagama vearawa, rina voira makina pegere lekwalekwa, rai magena vau vo rina a pere voia wara rai ai gen ana kia mo e voiana wara e wagmona ai gamaragena gulu kunena maki e aikina gulu, ai wailamai gulu ra gema gulu au kamuna wara. Ai awamuna pa vearawa laininai maguli kea paauka vanuga aonai, lema kia pekamu, vevopalema kia pekamu, api auvagi auvagi, ma pora a pekam vanuga aonai. Ewagumona magulina kia wa anoma wara awalana vanuga, vanuga aura rekea ila geria kalana mae vai learana o geria ugamagina mae vai learana ne vanuga magulina gema vaarakwakwania wara pe ai paga kamu rage rina voira makina pegeve lekwalekwa. E wagumuna vo kapuna ono voia aonai gema kavanai ono voia Na ai Melomai laininai wa vuo ono voi anai wa vuo wa roli gimamu koikoi pa gimamu lualua voinai oina ono voia wara. Ewagumona maguli ema aukana kwalana wa lamepa, pawa lain mapema vekere eau vovagi mapege lakaoa wara pe, ewagumona magulina wa pema auka vagi wa. Oi rai magemu vauvau ne oi wa eau pono apiraia wara gemu numa aonai pono aoria pene oi aigema vauvau aumu wara ne oi rakavamu kei wa ma veugamu wara.